To mi woggay kareeji am ɗi nder, pannji, arannde ko mi waɗata mi heɓay ngoggirga, goggirga sey mi heɓa board to mi yowata kareeji ɗin mi wogga, mi ɓanna kareeji ɗin, mi ɓanna pannji ɗin, mi kunnoo ngoggirga ngan, mi we"ita-ɗi, mi yowa ngoggirga ngan mi wogga, to mi woggi fuu mi sowa, har mi woggida.